<hesitation> කාබනික එළවළු මිල ඉහළ යන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්, රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ පළිබෝධනාශක අඩු වීම. කාබනික එළවළු <hesitation> කෘතිම පළිබෝධනාශක හෝ පොහොර නැතුව තමයි වගා කරන්නේ. කාබනික එළවළුවල ගොඩක් හොඳ රසයක් වගේම නැවුම් බවක් තියෙනවා කියලා ගොඩක් අය විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා කාබනික එළවළු ඉහළ මිලට වටිනවා කියලා මම හිතනවා.